मैं तैं खाण मा बहुत सारा व्यंजन पंसद छन जन कि चौमीन, मोमो, पिज्जा, मंचूरियन, बर्गर, स्प्रिंग रोल, डोसा, बडा पाव, 'बिरयानी, बादाम शेक, ओरियो शेक, पेस्ट्री, केक, रस-गुल्ला, काजू कतली, आईसक्रीम, गोल गप्पा चाट पनीर पराठा अति पंसद छा पर यु मंहगा हुंदा ।